जी हां..ब्वोल्दन छिन बिरला आपस मां बात करदन छिन। सी अपणा दगण्यूं दगड़ि, कभि वाज निकाली ते, कभी शारीरीक संपर्क करी ते, कभि दृश्य संकेतों का जरिए सि क्या करदन, आपस मां बातचीत करदन छिन। एक दूसरा दगड़ि बात कन मां बिरला अपणा मुख मां एक अलग तरीका का संकेत ल्यूंदन। जन कुकरों की तुलना मां सि छ्वटा रौंदन संकेत। अगर ये बात कन दो आप अपणा आंखां झपकेलिन, त व्हे सकद कि आपन महत्वपूर्ण संदेश ज्वो चि, स्व छ्वोड़ि।